Izy kôfa hoisy vahiny zaha afaka atsasakadiny raha ataoko za mividy saosisy é avakeo mividy pomme de terra de magnagno fatana roa zah saosisy igny ataoko anaty vilagny ataoko rano hely de ataoko sira avike ataoko menaka hely anaty vilany, de izy avikeo pomme de tera ataoko agnaty vilany hafa koa ataoko malemy de izy avike kefa masaka izy avike, pomme de tera iny amizay titehiky afangaroko afangaroko saosisy igny izy avakeo masaka amizay i ha vita tsara izy kôfa tonga zareo mihinana amizay vita za vita tsara zany afaka atsasakadiny.